Telo telo zahay no agnatin'ny trano ato aloha telo. Ah vadiko da zanako, da mbo mana ray aman-dreny avao koa aho rô, da mana, mana ino izy tiky, mana anabavy raiky avao koa aho. Anabaviko zao telo amby roapolo tao. Zanako ah sivy amby folo vola. I vadiko telopolo tao. I abako enina amby enipolo tao. I endriko valo amby efapolo tao.